طبعا فكرة انك تفهم زول مية في المية دي شبه مستهيلة لانو انت ما بتكون عارف الزول ده هو جاي من وين و اسباب تفكيرو كده شنو لكن انت ممكن تتفهمو و تصل لحد قريب لي فهمو بلاخص في حالات معينة يعني تفهم الوضع الحالي ولا حاجة بالشكل ده.